Hoe, agnahy ndraiky rô alekileko mande tongotro e, sa mba lavidavitry vitako amign'igny fô <hesitation> mande tongotro fôgny tiatiàko satrià ho karaha hitako hoe magnalagnala problem'agnahy igny akoàtran'izy mahasalama, ahazaoko hevitry vaovao za ko fa mande tongotro fô milamigny fô eky e, tiàko be mande tongotro.